Ya tufii minuto xi'iri ra sana, ya kuntaa kua ini xi'i tari chi ya ta uun chele kaantu xii kaa ra, ya tikara yaaa takuu <hesitation> kuari ntakanari ñu'u kaa ra un ñaa'a vali na niiri'a un na niiri tikuxii ika ka'atarı ra vi tu'u xinuu ta ntiuxi si'í ka kuxari nujuri ra <hesitation> ika kaxii tari mi ñaa ikaa, xaxi xii tari, nuj kootu kuaa ntiuxi si'íka xakiiri <hesitation> ikaa yoo tukuri ntiaa ntaari, ta nuju koo ra yantii tuku xakii mi ri kaa ra, vituun xaari kaxiirira, ika vitu'u tukuu ta mi chele kaa ra kixari kaxiitarira na'a kaxitukuriikara, tantii nikaxiiri sa ntakiituri nuuri ntiki taari kuaari'a, nuu ko'o tuku ntiuxii si'í kaa ntee se'ee valitukuria na yaa tari ra <hesitation> konio yuxaa nujuria taa nujuu xaa miiri a ya nintojo ka tu mia ntiuxi vali kaara vituun xarii vituun kanataa kanatari vituun xa xaa mia ntiuxi valika ra xixitaa, taa nuu xixivaa natkii taatukuri kuaari'a <hesitation> nuu kootura ntañuu seeri nujuria <hesitation> ntañuutuva ra xiaari vituu kanaaa xini soori ntayuu tukumia ika ra vituu yaa. Kanatukuri ra vituu ntikii tukutaria saa kuitii kutukutarii xiaa ra, nuuj kootu ntakani ta mirii ñu'u ra ntaniiri ña'a ya ikara kanari mi ntiuxii vali ika vituu konik mia xixia xiiriaa yaka saana kuntaa kuvaa ini xii tari chi saa kixari a taku ti sa'a yu'u kava kaa minaa xii ika tuku ta kuu sanaa kuaana ikuu tuku kuana ta kuu xaa xinirio kanaoo vaxio vituu ii ntayuu tukuriika xii mia ntayuriika vituu ntakaa ntee sa'a vali, yaa nuju kaa sa'a vali taa nitayuri ika ta tia- tixaa <hesitation> sinuu ntii mi sa'a vali ika kuaari ntaxii ntiri kuxitukari nujuo kuaari yakaa saava kixaa tuku mirii ika ra tu kuu xi'iña kaa tukura nem takuu kixaa tuku mi sa'a ika yoori ii taka kakuriaa ntachiri kakuri nuju ntivi ra taa nintayuu mi xi'iña ikunini ntii tuku miriika kuaari nitiutia ntiiri kuaari mtaseetukuri a yakaa kixaari ya kunta iini xii taari ya tufii minntu.